Jälki sa sait inne minno ja võtit kõgõ parõmbaq as'aq ärq. Mullõ jäi jälki tuu, mis sinost üle jäi. Egä kõrd sa võtat kõgõ parõmbaq ärq. Kas sa ei saaq nii mõnikõrd tetäq, et sa ei tormaq kõgõ inne kõgõ ette ja ei võtaq kõgõ parõmbit kingitüisi ärq!